हे लोक तंत्रज्ञानचो उपयोग करपी तेच्यो। जेवण खावण करप येचर सुधार येऊँक जायो जल्य। कसा तर लोक खूप शे खूप प्रकारचे व्हिडिओ बघून। नवे नवे पदार्थ करतले आणि मगे अशे मसा मसा। करून तेंचि जेवण करपाचि इतक्याच न्हू। तर ते अपुण शिकपिय आणि आमच्या कुण। कमी असलयांक शिकवपिय।